دراسة الإقتصاد و المالية لها أهمية كبيرة و فائدة كبيرة لأن معظم البلدان التي لها إقتصاد و مالية قويين، يعتبرون بلدان متقدمة و بلدان تعتمد على أسس سليمة في الإقتصاد و بلدان لها أنظمة بنكية قوية و لها إسشراف المستقبل و تعتمد على النضريات الإقتصادية لحل مشاكلها و كذلك القضاء على مختلف المشاكل كالبطالة و التضخم و تحسين القدرة الشرائية.